In'a in ñayivi ja kuú ketna ketnayo jin kuku ja kuniva'o nasá katna nteyu jataini kaá nasa kanu kua jata'an ini, nu ku ja kuni konte va'a in uú uni kue yaa chi nu nuúyó te ya ku ketanyo jin te ta'antayo jin.